די צוועק פון א וואש מאשין איז, צו קענען וואשן וועש מ'זאל נישט דארפן ארויסגיין צו די טייך, אדער עס וואשן מיט די הענט יעדע קלייד באזונדער, מען וואשט עס, עס קומט ארויס שיין ציכטיג זויבער און פריש.